شوف هاى السيارة ما بنحكى فيها بس عن جمال التصميم وانسيابيته، <hesitation> عاد بعد بنحكي على سرعة وثبات على الطريق، ما شاء الله ما شاء الله أمان عالي جدا، كراسى مريحة، وفوق كل هذا جاهزة إنها تسير على الطريق سواء ممهد أو لا، ما يخالف غير إن السعرمناسب لكل الفئات.